Toh kesheyesni oyere enee, enee e embɔɔ asha nak icei, inɔo inekpema eŋo ishu beri icei, utuna makiŋo abeme eŋwe kuma uwejen nu uŋwɛ ŋ una bemi uharu unɛɛ, uŋwɛi nu jéé, umaka a kele oŋwei nu ujeɛ ashu uŋwe kishni shaá bee amai inyine kada dai bena to. baku jɛɛ ju benu uŋwe eye ashiha tui toh iŋo ujee ihááh ishi eŋo. amma umaka akete oŋwɛi ime ina jawi inŋo isem, duk i un. we eye sha bemiŋoumaka akde eye, kuma duk ujwe baka bemi ŋo ma neko obema ni edeŋ, u kobe ni aheɛi bika beni ngo ejii lete toh uju jee ba baba. eme nu hehiboɔ ime imbemi ɔo iye asu uŋwɛ har uŋwɛ bika báá amma ubaku ubaku maka uŋwe a heti iye a shina nyi ni ahɛɛi to aha baá a bemi ngo ejiji baa amma duk nŋwɛ eye abaa bemi unee. a baa a bema eŋo nii ngo khoe u nyi ni ahɛɛi har ite a nishe ece eye iye a bema to iye ashu. Unwen, no kuma maka akede eye nu ujeeh, aket eye bika sha toh ushu jee no`na binne ye asha kpea, inteh ma na bai ne heei inteh keshe jeyir yande onwei sha sho teh she hetui toh udoka uŋwe ubemi uŋwehene toh, ŋo kuma uŋwe ubaku jee a bema onee unee akamata umaka akele onee nu jee umaka akete eye nu jeeb a shu nee anoo a jen, toh nushi hea ama inyime baki ma jee abema o nee ma haki amakin yim akele emboo, unee ka kii ker unee haka kpii icɛr <hesitation> unee ka tuki igon shaho a kaka tuki igon hangi nyime ha bema ashu nee abiki te beni toh she ocu eŋo shu heáunaku na hagache han beme, nu hei yir a nee bonne ubaku shu lemu nee ubemi unee eye asha shna a jeen nu juh unee eye a shika kpii icer, a shona ajeen nika kpii icer toh ŋo jeen iye ashu unee anee bom aha hweŋibɔɔ a jeh atɔc ane ke baa aha bemibo aajii ŋo ni lar báá. Toh ma enee bom koki iharaá isho mi néé ohɔɔ iye aha damu ba kawa sai ku biŋe ye asha. bema a kpei, to ŋo ujeh asahu use. nyom iyeno báá hashu unee nyom ne baa so ime ina hehi ŋ, yande eŋo ushu uŋwe eme, ubaku shu beni unee. ji unee ye sha shona jeen, ujii unee eye asha shona a haŋa tsi uji unee eye a sha shoni icer gojii mama ŋo iyáá ŋo shs nyese inŋma shu nyeze itiŋ se nyeze toh ushwara eme nyom, oye eme nyom na tukuwa na atoŋo ugo ugweme ishem ina jawi nyime ishem iŋo unee shu dei ni ŋ o uŋwe sho ouk ma neke dei bena eŋwe inom, ubaku shu bemo uŋwe uwejen nu rii ujwe hano sho sha nu ha raá ujwɛ nano shosha nu bena iye asho obema.